مرة زمان كان في أربعة أصحاب، معروفين بحبوا المغامرات شديد. كانوا دايماً بتلاقوا جنب البحر بعد المغرب يتونسوا بالحكايات ويخططوا يعملوا مغامرات ولا أي حاجة غريبة، يوم و هم ماشيين جنب الغابة لمحوا ليهم ضوء أزرق غريب بين الشجر مشوا عليهو براحة، ولما قربوا لقوا باب حجري كبير فيهو كتابة زي النقوش قديمة. وكأنهو كان مدسي ليهو زمن طويل. قام واحد شليق كده لمس الحجر وفجأة الباب اتفتح براحة. و وراو كان في حاجة زي الدوامة ضوء كتير ولونو ازرق ولامع، لمن شافوه شهقوا عديل وقالوا اكيد دي حاجة ما طبيعية. يا ربي تكون بوابة لعالم تاني. واحد منهم قال ليهم الحاجة الوحيدة الحنعرف بيها اننا ندخل. في الاول اترددوا شوية لكن بعد داك دخلوا واحد ورا التاني وبسرعه مبالغ فيها لقوا روحهم في عالم مختلف خالص ،السماء كان لونها بنفسجي غريب والشجر صفقو كان بلمع ولونو كان أخضر في فسفوري وكان في كائنات غريبة بتتحرك بعيد وأثناء ما هم مندهشين ومزهولين سمعوا لهم صوت خفيف وهادي وكأنو في زول براقبهم، اتلفتوا ولقوا زول ولا كائن غريب وغامض عيونو دهبيه قال لهم أنتوا كنتو متوقعين انكم تفتحوا بوابة وما في زول يلاحظ، وهنا بدت المغامرة الجد. انو هل هم كانوا ضيوف مرحب بيهم ولا دخلوا لي حتة ما كان مفروض يدخلوها.